شوف قالك كاين واحد الغول كان يخاف مالضلام وهوما لغوال كامل يضحكو عليه كيفاش تخاف مالضلام وحنا نعيشو غير في الضلام هدا الغول يعني كان هكدا خاص سبيسيال كان يخاف مل تلضلام ومبعد حتى تلاقة بانسان وحكالو حكايتو وبعد ولا صاحب هداك الانسان ولا يمشي معاه في الضو وداه عاش عاش معانا ودار حقوق الاشباح وكدا ودارلو حزب سياسي وحتى وصل وين ولا رئيس الجمهورية